खुशी मिलना यतारत स्वंभोत नहीं है। कि इतराँ जीवन में दुख होई ते खुशी। आवे खुशी लगातार बनावना बदले। आपनों काजे संतुलन करना पड़े। जेले ते खुशीन महसूस होई होई। तीही मालं पड़े कि खुशी चे की दुख। चे करें ती यतारत खुशीत बिना। पीड़ान स्वंभो नहीं है।